أكيد أن التعليم مهم جدا جدا في المجتمعات، لأنه بدون تعليم الأمه ت- تنقرض، لازم التعليم, التعليم أهم حاجه، لأنو بيه تقدر داوي المرضى، قادر تصنع قادر تخترع، تقدر ت- تعاون على ل-البر و التقوى، تقدر تعاونك في أي حاجه تخيلها، يكون عندك مجتمع ما يوسخش ما ي و ينظف.